Pau mekeo paguaga alogai aga, amu ioioi kemia, ke pau egaina amui fofougai agelao ia minifa'a aui, pagua alogai kai, kai pauma gaina, aguagu velo mino ageafia <hesitation> age pipalagi amu veloi <hesitation> ao age papaopaini'i, amuga agao <hesitation> age age gakoa minoi agela'ame'e kapaina akekapa, pau gaina <hesitation> pau iopoga lau, lau lida agao koa iopaga pagua alogai famia sama, pau painao koa iopoga <hesitation> pagua alogai emia, foama painaoga, mafe painaoga, amge mamai keagau, pau kapai akeafia, gaui ake paniani'i, gapuo gainaiaga, pau miau eleilai, pagua aloiai kemia puo pau, gainai amui koaopoga, pau lau koa minifa'a agao, pagua sama <hesitation> pau fauegekae amu fakapai, <hesitation> pagua ikupu agao, agao aloiai fafi'i. fapeni'i, gaina ai aga ia pinauga, aofalao ega ago agaga ageake, aga ageake <hesitation> aga akeake agefua amu fofougai fofougai, gaina pagua agepea, gaina agekapa. Gaino koaopoi amui ke apie agaoga, pau kuyku apala ila'a amia, <hesitation> egainai amui, ainafi aipinauga puo, agaoga pau koa iopoga, aufalao agao pagua alogai eke opua. Aifa amu fakela'a aisogeni, papiau fagai fakepalifua, a'akia fagai falapalifua, gae otsipele fakeka, ulalu falaisa, ifoamo apaulalunia ke gainai amui koa iopoga, ia pagua alogai femia, femia <hesitation> feke opua gakoa, minoi falame'e. Afeke pealai, fegai felao fekemai, malele amu gakoa fapalagaini'i, ai kapai kapai keaguega, ei kagu malele amui emia, ei kagu elalao laisa, ala paniniania. Pepa amu magai laoge, aunimai, moni agao feaulaisa, imoi egainai akaiai, fekelao feke malele, inai amai fekeopolani'i. Ei ulaluai <hesitation> fekelao fekeapa velo. Gekoa opoi amui fakapai, ke gakoa opoi amui lai, ia pagua ale pau ala ekaoma mo laifania koa opoga, omae laifa koa opoga. Ke ia'a pagua aloaga, amu mao alogaina alaoge opainikoa opoga. Pagua agao emai, inae ia <hesitation> akagakaga alogai, ia alogai koa opoi kemai aga, aufalao ekoko emai inae, pagua, pagua kemai kopakopa emia sama, gae piaga, pipaini emia, egainai amui aga, ia aguagu safa epalifua. Ke gaina amui aga, lida ao, papiau isai fe koa opoi fekekapai <hesitation> pau ogofoina koa alogaiga, ogofoina koa ga malele gae fekekapa, agao ga trans ai fekekapa agao oasiaka trans ai fekekapa, ga kaikai ekoko epealai agalogo. Ke mafe safa ipapea. Ipapea alogai pute pika papiau gaina afugai loafia, agao ufuai ioge agemia, gaina pailai kekapai amui, gainai amui afa, akemia puo, pau painao emia ga, mafe painaoga emia, foama painaoga emia, pinauga aemia puo, ia gaina amui aloi <hesitation> amu gaina pau aisa alogaini'i, ke amu gaina ulalui pai aisa. <hesitation> pau isai akeagu velo, gae amia sama, aekaina.